अगर हमके कहीं सफर में जाये के जरूरत है, तो हम आपन दोस्त से निवेधन करेगे हैं, कि उह हमारे कुता के जब तक हम वापस लोड़ के ना आ जाये हैं, तब तक के लिए उकरा भोजन, पानी, खाना, घुमावे, फिरावे, इस सब के जिम्मेदारी ले लेगे हैं। और एक के बदले हम भी उकर मदद करेला पूरा पूरा परियास करेगे हैं, और <hesitation> इस कुता के देखभाल करे के खाथी उकर बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद भी करेगे हैं।